Oyi ro arabisaodite to oro ba arabura tun ba wo co'o bɛ yirawe a ho dimiyan wian sanina a we vɛ ji mite ba tun don mu a benɛ mu mi cunu mu mi tunu fa ho dimiyan yi uru mu diyɛ ba wero ho kaba ni mi ba tun <hesitation> oyi a saniro to o tawe a we vɛ mi